لو جدرت أتعلم لغة واحدة بسرعة أكيد بختار الماندرين، ليه؟ لأنها لغة المستقبل وأكثر لغاات العالم إنتشارًا، وكمان الصين قوة إقتصادية كبيرة فتعلم الماندرين بيفتح لي أبواب كثيرة في المستجبل.